Jeꞌ quiooꞌ na tajnaaⁿꞌa na quilꞌuuyâ na jndo̱ꞌ nꞌomyoꞌ, jndo̱ꞌ nꞌomyoꞌ ee cantyja ꞌnaaⁿꞌ na chaꞌjom nnda̱a̱ nlꞌayoꞌ cwii nnom na nchii meiⁿnquia quiooꞌ nnda̱a̱ na nntsꞌaa xjeⁿchaꞌ na nlꞌuuya mꞌaaⁿ quiooꞌ na cwilajndyuuya catoo oo chuiiꞌ chaꞌjom ma ma manꞌaaⁿndyena joo quiooꞌmꞌaⁿ quintꞌiaaya na nnda̱a̱, na nnda̱a̱ na nlue yoꞌ wendyee ñꞌoom na jaa ntꞌmo̱o̱ⁿya nda̱a̱yoꞌ aa na ñomndaa aa na ñomtsco matseitiuuya na meiⁿnquia ñꞌoom na nnda̱a̱ na jooyoꞌ nleiꞌnaaⁿyoꞌ nntsꞌo̱o̱ndyeyoꞌ ndoꞌ nnda̱a̱ na nlꞌayoꞌ jndyewaaꞌ joꞌ luaaꞌ na nnda̱a̱ na nntsꞌaa chuiiꞌ ndoꞌ nnda̱a̱ na nntsꞌaa na catoo mati jeꞌ cwii quiooꞌ na mantꞌiaya na jndo̱ꞌ tsꞌom joꞌ chmeiiⁿ luaa cwii quiooꞌ na <noise> chaꞌjom cwii quiooꞌ na nnda̱a̱ na nncwandoꞌyoꞌ <noise> na. Nntsꞌaacheⁿnquiiyoꞌ na cwenta na nnconomyoꞌ na nncjaatꞌuiiyoꞌ ꞌnaⁿ na nlquiiyoꞌ ꞌnaⁿ na nlcwaꞌyoꞌ naquiiꞌ wꞌaa jeꞌ mati <noise> jeꞌ juuyoꞌ jeꞌ joꞌ tsuu tseixmaⁿyo na <noise> nntseijoomyoꞌ quio nnꞌaⁿ wꞌaa xeⁿ na ꞌnaⁿꞌ chiuuwaa na nntseixiomꞌ jom nnda̱a̱ na nndiiyoꞌ xeⁿ na nntioꞌ <noise> xueeꞌyoꞌ nndiiyoꞌ xueeꞌyoꞌ nncwaⁿꞌyoꞌ mati jeꞌ nndiyoꞌ mati cwii quiooꞌ na cwentañe chmeiiⁿ chaꞌjom cwii quiooꞌ na mati jndo̱ꞌ tsꞌom xeⁿ na juuyoꞌ mantꞌia na na nntseitiaꞌyoꞌ oo nncjaꞌyoꞌ juuyoꞌ wjaayoꞌ joꞌ tsuu chaꞌjom mati na chjoo chjoo na nntseiwꞌiiyoꞌ ꞌu jnda̱jeꞌcheⁿ nlcweꞌndaꞌyoꞌ nchii majeꞌ majeꞌndyo̱ na majnda̱ ljoya nntsei nntseineiiⁿꞌñeyoꞌ ꞌu oo nntseiñꞌoomꞌñeyoꞌ ꞌu joꞌ nueeⁿ quiooꞌ na mantꞌia na quilꞌuuya na chjoo chjoo jndo̱ꞌ nꞌom.